Ne blij ket din tamm ebet sellet ar sport d'ar an tele.

'Pezh a ran evit sioulaat ar babig eo kanañ, luskellat, da skouer : Tio Tio.

C'hwec'h eur ha kard eo.

Me 'blij din al liv glas a gav din peogwir e c'hell klotañ gant a bep seurt livioù. Liv an oabl ha liv ar mor eo ivez ha neuze al liv bravañ a gavan er bed a gav din.

Depant a ra eus an devezhioù met alies memes tra plijout a ra din gwelloc'h mont d'ar preti mod-se ne'm eus netra d'ober euu gortoz ha gallout a ran... gallout a ran debriñ ha koumanantiñ pezh 'm eus c'hoant met a-wechoù memes tra pa bedan tud 'ba gêr mignoned pe tud eus ar familh plijout a ra din fardañ traoù ganto fardañ traoù a blij dezho ivez ha fardañ predoù hengounel eus Breizh.